Karuarenda, kua karuarenda sevegua oipota jei mopeti rami yaikota yandeatita vae yaipota yave yayapo yandeatita mopeti rami yakaru ñanoita mopeti rami yemongueta jokua sevegua oipota jei